Ina egu, henanadai ta eme heni gauna beh, egu lalohekwarai bona, lause, na henanadai namea eroa na ekara, lau egu lalo hekwarai bona, kudougu ena taitai henanadaina. Ina, hanua ena namo bona, ita taunimanima eda, noho ena namo dainai. Egu, aere baina he- heni, gauna, roboana beh, eda hegunalai taudia. Eda hanua, enariam taudia. Dubu lohiadia, hanua, bae naria taunimanimadia. Ta abidiamu ita taunimanima ese, ta abidia hidimu eda, ita ireguda daidiai, idia, bae, gaukara hebou taunimanima ida. Taunima edia lalo hekwarai bae kamonaidia, ina, badina nega momo na, Tanohomu neganai, eda hegunalai taudia na edia dagi momo eabim neganai da, taunimanima nada delalodia boiomu. Asi dibadia, hanua lalonai noho maurina beh ede bamona. O bese lalonai noho maurina bedebamona ruma tata lalodiai, noho mauridia beh ede bamodia. Asi dibadia. Itabe tauramu, maino- maino lalonai baita noho moale lalonai baita nohom. Ah eda hegunalai taudia edia gaukara sekaramu neganai hanua lalonai heiriheiri heai inuinu, badu, heuni na, evara louloumu. Hari bevaramu kerukeru bevaramu, vanegai ma bevaramu hanai hanai bevaramu. Asi ena doko dalana badina eda hegunalai taudia na itana, ekara, da, selalodamu danu. Idia edia dibai enohomu ita eda dibai tanohom toh nega momo na asi naura- asi tauramu, taunmanima edia, kerereai baita vareai. Idia edia kerere vada idia sibodia edia kerere itada siboda eda dibai tanohomu. Badina asi tauram baita vareai idedia kerere lalodiai. Sibodia edia kere sibodia seh baie, hamaoro maorodia. Ita taunmanima na, da ita dan siboda eda noho da baita noho. Toh ita beh tauram sensi baine vara dainai, eda hanua lalodiai, eda hegunalai taudia ediai tahelalokaumu. Ni bamona gaudia idediai tahelalokaum bana ita siboda ese, ta gwauraidiamu ta herevamu eda nohobou gabudiai, rumai tahelaimu, eda ruma taudia ida tanohobou laidiamu. Ita beh edebamona sensi baita havarea eda, namo daidiai. Hanua ena namo dainai dia ita tata eda namo dainai hanua. Itana iboudai tauram mainoai baita noho moaleai baita noho. Ka ina horai tanohomu vabukori hanua lalonai na, gari badaerea. Tana da, eda hemami dan da dia namo. Hanuaboi loaloadia da asi tauramu badina sivarai idauidau elasimu kara idauidau evaramu. Unabe dia namo, nabe, moale bona maino, ekara, asi gauna eda hanua lalonai. Ain tabe edebamona baita noho ina gau iha maoro maorona dainai. Lause name lalohadai laia dobudobu neganai enana, lau hahine egu, kudougu ena taitai, na baita gaukara hebou. Ina moale baine- moale bona maino baine mia eda hanua bona bese lalonai. Eda ruma lalodiai na maino bona moale baine noho. Bana uni gau lasi neganai ita hanua lalona na behegigi roromu ruma lalodia dan behegiri- behegigi roromu. Bese lalodiai dan hegigi roro bevaram. Ina horai na vabukori na, lau egu roaroai naitaiam nada, iboudai, ekara tagarimu bamona. Varavarada dan da asi tauram baita halou enidia evana baita hageredia. Da edia dibai ehanaimu. Ehereva henidam tahereva henidiamu lasi neganai, ah unabe dia, moale bona maino karana eda hanua lalonai. Bona eda bese lalonai. Nabe ekara heiri heiri evaramu, kara dikadia evaramu. Dainai lau egu lalohadai ina, moale bona maino baine vara neganai, iboudai baita gaukara hebou. Una moale bona maino na baine mia eda hanua lalonai. Ina badu laloh- hekwarai, heai heiri heiri daka ibounai baita kokea eda hanua lalonai eda bese lalonai. Neganai itana iboudai baita noho, namonamomu.